କି ପରୀ ଗୋଟେ ସାବଲୋ ମାଟୀ ତାରୀ ବାରେ ଅମରୋ ସହାଜ କରେ ତହାଂ। ଆଜୀ ହମେଂ ଜାନେଵା ପ୍ରତମେ ସାବଲୋ ତୀ ଲିବରେଜ ଫୋର୍ସ ଏବଂଗ କୋଟିଂଗ। ଅକ୍ଶନ ଦୋରା କାମ କରେତେ ହୈଂ ପ୍ରତମେ ହମେଂ ଗୋଟେ ସାବଲୋ କୋ ତକୋ। ଭେତନୋ କରେତାଓ ତହାଂ ପରେ ଲିବରେଜ ଫୋର୍ସ ଦୋରା ହମେଂ ତକୋ ଉଠାଈ। ଥାଓ ଏବଂଗ <hesitation> ଜିକ୍କନୋ ସେ ମାଟୀ କୀମବା। ଫତରଖଂଡ ଥୀବୋ ତହାଂ କୋ ହମେଂ ବହାର କରୀ ଫୋପାଡୀ ଥାଓ। ଏବଂଗ ତହାଂ ଲଗାତର ହମେଂ ସାକ୍ଶନ ତକୋ କରୀ ଥାଓ।